रूस की संस्कृति के बारे में मूलक सी बातें हैंगी। रूस की संस्कृति देश की तरह विविधता से भरी भई हैंगी। रूस में कई क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक परंपरा धर्म और भाषा हैगी। रूस की संस्कृति में मूलक कला को विकास भाव हैगो। जैसे की साहित्य लोक नृत्य दर्शन शास्त्रीय संगीत पारंपरिक लोक संगीत। बैले वास्तु कला चित्रकला सिनेमा एनीमेशन और राजनीति। रूस में धार्मिक विविधता हैगी। रूसी आबादी को लगभग आधो हिस्सा रूढ़िवादी इसाईयों से भरो है। मुसलमान जिनमें से ज्यादातर सुन्नी हैं। रूस में संचार शैली उच्च संदर्भ की है।